צוצומאכן א לאך אין פון א וואנט איז דא א גרינגע וועג. <hesitation> מ'נעמט- ס'איז דא אזא ספעשיל אזויווי א קריעם וואס מ'לייגט אין די וואנט און נאכדעם גלאט מען עס אראפ און ס'ווערט- יענס ווערט הארט און ס'מאכט צו די לאך. אויף דעם קען מען עס פארבן און מאכן זיכער אז ס'גראד און אזוי מאכט מען צו א לאך.